ما بين خمسين لي سبعين ساعه لكن حسب الموسم ، مرات بيكون الشغل كتير ومرات شوية والاجازه الكبيره واحده بس. لكن العطلات الصغيره في الغالب بكون شغال فيها